Eefimbo lefudo lange aame onde lineekela kutyaa efimbo lo christmas nomudo mupe. Ohandi lityapula molwaashii olo ashike efimbo ngaashi ndati otuli momaushimba omu, konyala ohatu twii koshitopolwa shinya shoko nooli oha ndilityapula shaashi opo yoo pefimbo opo handi shakanene nomaume makwetu oo ndaefa nale meedula donale oo tadi yoo koitopolwa ya yooloka koushilo nouninginino noumbangalanhu noumbuwanhu koitopolwa yayooloka moshilongo taveya natango keumbo oku vaputukila notuhangane pamwe ohandi tyapula nee efimbo oolo hano lomatango manene, hatu popi o christmas nefimbo lomudo mupe shaashi konyala luhapu omo handi mono oo kaume kange ovo ndaefa nale fyee hatu kala omutumba noku tonga yoo shihapu oosho kwali hatu ningi efimbo twali ounona.